حابّة إحكي اليوم عن أحلى- لون- أحلى لون بالنّسبة إلي وبالنّسبة لا كتير أشخاص ما شفت بعد أنا بي حياتي حدا بيئدر إنّو يئول عنّو مش حلو هوّ اللّون الأرجواني الّي هوّ الّون الموف بي- كل- بي- كل- بي كل <hesitation> ألوانو، بي كل درجاتو، الفاتح، الغامئ، حتّى الباهت يعني اللّون هيدا الموف من أجمل الألوان يلّي أنا بشوفا بالنّسبة إلي أنا بس شوف هيدا اللّون بترتاح نفسيتي، <hesitation> بفكّر بالرّاحة كتير- كتير- كتير برتاح لمّا بشوف هيدا اللّون، أنا شخصيّاً مهوسة بي هيدا اللّون وبفتكر في ناس كتير متلي لا درجة إنّو كل شي بدّي إشتري <hesitation> بحب إنّي جيبو مسلاً هيدا اللّون لا درجة إنّو بس لمّا تجوّزت وفتحت بيت نئّات كل عفش بيتي موف إن كان الصّالون، الكنبيات، السجّاد، البرادي، <hesitation> أطع الّي بتنحط عالطّاولة، المبادير، أنا بالنّسبة إلي هيدا اللّون لوني المُفضّل يلّي بحبّو كتير <hesitation> لمّا كون مسلاً بأيّا محل وشوف هيدا اللّون عندي هيك ضعُف تِجاهو لا هيدا اللّون بشكل ما طبيعي يعني يكون أنا مسلاً ما بدّي إشتري الشّغلة ما بدّي جيب هيدا الغرض بس لمّا شوف هيدا اللّون دغري بيلفتني بصير بدّي أعرف أدّي سعرو؟ <hesitation> وين بدّي حطّو؟ شو بدّي أعمل في؟ بشتري دغري بي دون ما فكّر لو شو ما كان اللّون الموف لمّا بشوفو بيخطُف ألبي بيعحبني كتير. كتير برتاح كتير بشكل ما طبيعي بحُط بحب إنّي حُط مناكير لون موف، بحب إنّي ألبس هيدا اللّون <hesitation> الأرجواني، حتّى بدّايئ إذا حدا حكي أدّامي <hesitation> إنّو ما حلو، يعني لمّا أيّا حدا يسألني شو لونك المُفضّل؟ دغري- دغري- دغري بي دون ما فكّر لوني المُفضّل هوّ الأرجواني هوّ الموف بي كل درجاتو، فاتح، غامئ، شو ما كان هيدا اللّون كتير بيعجبني وبينلبس لا تنين يعني في مَرا تلبسو وفيا في رجّال يلبسو مش متل الزّهر الّي بينعملو بس للرجال لأ في يلبسو كافّة الأعمار، فيا المرا الحامل مسلاً الّي ما عارفة حالا شو معا وبدّا تياب للبايبي فيا تجيب لون الموف بيزبط لا تنين فا اللّون الموف الأرجواني من أحلى الألوان.